चिरै सब रोज रोज लकरी झारपात सब खोज खोजके लेआइसै एगो गाछीमे आ उ लकरी आ झारपात के निमनसे सरिया सरिया के राख दैसै अइसनके करके ओकनीके अपन खोता बनैसै।